A <hesitation> raha ohatra hoe aminà vorogna ndreka a <hesitation> raha fahitako ananjy an, <hesitation> mandeha <hesitation> vondrona koa, raha ohatra hoe a <hesitation> ohatra hoe martin, de martin marobe miaraka mandeha, ohatra hoe <hesitation> arakaraka karazany zany iarahana vorogna, de a <hesitation> mandeha tsiroiroy zareo raha ohatra hoe te a <hesitation> hoe vavy lahy zany, ka raha ny natiora, de karanzegny foagna fahitako aninjareo rehefa ohatra raha, rehefa mandeha homan-kanina zareo de mandeha marobe.